He kiti njan, njan ka'a kuu ininga njan kon tiyuni, uu nanga xiki uu n'a kiti titutu no'o ajan nde nakiti yuan na'a kiti yuan chí kaku ini ndakanti ite vixi vixko ho yute kuaon ndión teka uin teka xuitute nakoin yute tuu kantá kanda kuanti, vueltate njuakotuti yuku no'o xito yute nakanda kote tuyu ituu tuxionjavi mandote kanda hodute tikuan uya uvee kitinja ka'a kuu inina kanjute nixdo tuu no'o akuu ini na'a kukiti nakuxu no'o chikanjaojan kinuchi tunjeni kuakukini tikochi kanjini tiñokua ujun kuaon kiti nite'e tendio manjite texni nixtiotio ho teno xunitaja mandite kexteno inro xuma'a ken toti'ó, ichimankete chi tanjate no'o oti xankingua kuu iná chí kanjo na'a na'a kakixhi kandaí ini chinxinté ndete kimo'o oxtoí toti timsti vanja ixi tii uu kivii kontati véeti xhuan xunii kiti chio'a kanti xunaí inikition.